Do të preferoja të kaloja një ditë në muze sepse më pëlqen të mësoj dhe të zbuloj gjëra të reja. Muzetë ofrojnë ekspozita fascinante mbi artin, historinë dhe kulturën, duke më lejuar të eksploroj dhe të reflektoj mbi tema interesante.